Ba'yip nbyi anyi kpok ba-chi ke e-ju-juo, nang a-cha nyi a'ke ozam ekwabashi, ké byise báa-nwet, ke kase, ke byise byi fó nbyi byi bii bang byiem a'byi gpok ba- chi ke ejujuo. Eju-juo anyi nyi ke nyi e'chwapang e'shwon byiem gbaa't, nyi ke'nyi nbwop kashu chwom ka'a ruobe ke dyicifering a'da' yip ejujuo anyi a-chi ka'nkyi nyike nyi to nkyle kyi ku nang ke dykru-ku ka'ku ma juo-chwom, a-fúm a-shang ke nyi a-chi ka'nyi gbaa't ba'=chi ke byise byiring nbyi ba'chi ba'ku fu' ashang ejújuõ anyi ebonge nyike ba'da fe ke gboge okwa nyi ba'da shéé okwa, ejujuo nyi ne byiem chwo nyi-nyi chwa'pong, nang ke ebong bũkwop eju juo nyi ne byiem chwo nyi-nyichwapang chi nang anyi keu'-ke a maun e-chi kanyi nang ke-kaa'garang nang ké kyichi nkyi da chi-borê chagachagâ al chi ka'bú a'bwa kin-kin a ku joy-o afa-kabam, ajuo kenkong byiem jou nang a'kurung okwa ejujuo anyi ebong, a jou n'fat ejujuo a'nyi ebonge to kyi ba da chi kanyi. Chi wa chuom ketor chom ketor ke fe nke para mani kung achi nese ne kuu ekara dad eh wa ejiyur a yijur kane gandu whe nye mbob kasu chom le latefun nde na oyeye oyecheng wa wasong nga obiu nchan ofu oyep age jor tar jor ke kel nken yep aji jor ta chi nken yep ajiyor chikere anyen nte wasong na oiye ye otler pkele kwa oyeye ke ejiyow.